Taritwe koo wendii kopokoo cheng suswek, much kwaa kotap suswekii, kopakotutu koipii, akoipe ko agenge agenge. Koip agoi ketitii kopakotech keswee konyor akot kororietap ngokiet kocheru kopokopasiyee, kosakanii akoi kokakosikchii kotou kolakchii mayai akoo taritye ya siepee ko siepee agee kwaa age kocheng'enji amituagik. Koyeitu konyokopae nin kamito. Koo kokakokeny kong'ete age kosyepe korip lakwee. Kong'et lakwee en taritwe kwaa agee koyaitu konyagokoi amityogik, korip age kowalchinigei koripe twai kounoe.